<noise> Gny Sitry, laha amin'ny teny vazaha i da Lezard. Io mahay magnapody gn' ainy ho feno. Laha tapaky gn rambony izao da hainy avao koa ny mampaniry anigny. Laha tapaky ny tañany da hainy ny mampaniry ny tagnany. Gny aton'izay, gny tsela agnatiny fa afaky mampiasa an'izay raha zay fa voa-Jagnahary.